to har mi wartan no dabbawa, mi suɓan mi warta puccu, ngam puccu dabbawa saare on, puccu ɗo nyaama nyaamndu boɗɗum, puccu ɗo mari sabta, bo ɓe ɗo waatana puccu kare, bo'ɗa, puccu ɗo waɗa camgal, himɓe yiɗi laaru go puccu, bo puccu ɗo yaha hawre, so mi yiɗan mi warta puccu ngam puccu bo ɗo mari sembe soosay.